Allor, sicurament anche se è napulitan, purtroppo, ahimè aggia dicere ca ancor nun m'aggia imparat 'a cucinà 'e spavett cu 'e vongol. <hesitation> Presto spero 'a m' mparà a dè fa pecchè cu me è proprio nu grand difetto chistuccà. Dicimm vicin 'a cucina, se t'avessa dicere a livello di piatti di mare, non è ca stess proprj mis bon eh, ca m'avess imparà nu poc a fa nu poc tutt cos. <hesitation> N'ata cos che sicurament ancora nun sacc fa proprj buon buon song 'e dolc. <hesitation> E cos chiù bon ca sacc fa, ca song 'e crepes, 'na cosa proprj basica. M' piacess sicurament 'a m' imparà 'a fa 'o dolce preferito mio. Ca resta p' semp 'a crostata cu 'a crem e 'e fravol ngopp. Però niente, ancora 'o fatt e fa a pasta frolla, a crem, ancora nient, nun c'aggio mai riuscito a fa e spero 'e primm o poi 'e ci riuscì. Poi <hesitation> se t'aggia dicere 'a verità tutte le altre cose chiù o meno ne so capac <hesitation> e riesco a fa quasi tutt cos del resto. <hesitation>